لتنظيم عدد اكبير من الكتب; في- في كذا طريقة وممكن نرتبها وننظمها على عدد الاصناف ، أول شي بنفحص الرفوف ممكن ننظم هيدي الكتب نضع الكتب الفلسفية مع بعضها الكتب الاچتماعية مع بعضها الكتب السياسية مع بعضها، أو ممكن نضع الكتب الكبيرة في الحچم مع بعضها أوالكتب الصغيرة مع بعضها ممكن نتبع أي طريقة ما في طريقة محددة.